डी हुमिडिफायर एगो विद्युत उपकरण हो खेल जे, जे की नम हावा से पानी निकाल के, हावा में नमी के मातरा के कम करल जाएजे। आउ नम हावा के <hesitation> अपना में अपन अंदर खिचते रहल जाएजे। एकरा से हावा के धन्धा करके, नमी के <hesitation> संगनित करके, उपिर उकरा से गर्म करके सुखी हावा में वापेश छोड़ देवल जाएजे। एकर मुखी काम हावा से नमी के खिचे के हो खेल जाएजे। जेकरा <hesitation> से हावा में नमी के कम हो जाएजे।